रोटी तमान किसिमके होत हय । जैसे कि माणा रोटी, भक्के रोटी, कुथुवा रोटी, खुदिक रोटी, गेहुँक रोटी, चिला । अपन–अपन समुदायमे पकान बारे फरक फरक होत हयं । और जैसे समाग्री अलग होत हय अलग अलग चिझकि बन्तहयं त बोसे रोटी फरक होतहयं <hesitation> बनानके तरिका फरक होन के कारणसे फिर रोटी फरक होतहयं ।